Nruudutuma, buugone mbuughma mu kanra, mu ringi dockaghi: buughone gnojuma-buughone, ndari buughune fuutuyaye, mu ringi docka. Nroog-mu kanrame gnoju imati matima. Mu lanni docké buude nnaarma, mu kanré gnoju imatima déck tuudu jongu nangh